Mper. Mper kamui mo te ne gole ko mar, mar me te negole anga lo mene anga anga lo nemer oh anga nolo anga nobung song kili oh holo hua mbini. Mar me girie me tekehe, mani kamui mo to kehe buka buka, mani ano manga me bir ko mar ansier nona me te kehe anga lo nemer mo me tekehe anga no holo anga nolo, nobung sonen teki he van per ne mar ena me, me teni ma mo ne mper ena bemi rosal amo rien. Ah ok anini konga na tomung, tomung anga yo dukum yo me lap bung mi buo va kia yo. Yo me to mene mene yo me sil alo hona yo me lav le mabu alo mene mene kere yo me vulie alo manga tonga ko mo pi ma e hona ko e puana birbir yo me toi nasi kam pa. Au si siam gana to mene mene soma na muntua pulo horek son tonga ta pindle ka oh yo tomung yo me, me na bung mi buo tomung yota gua alo dukum. Yo tomoive me ro anga lo tomung anga manga me bir tan tonga. Yo taro ausi anga lo e del anga ti me gua per anga yo me ro oe kalme. Mo anga lo ne pola anga no manga me bir. Yo me ro on manga me bir me toma yo, ah yo kame gua tua yo siam. Konga na anini herek e dukum anini kami ta vanon anga le mana na tomung siam ma. Tibeta vanon ania tanga tanga mo ti kamui mo ne vanon mo e tena di. Tomung yo me vanon mo tena yo, yo me vanon mo mima yo, yo me to e leuro toro doro. Sona ro mene mene tonga kem ta her bi ya sopua toi konae roka buk. Yo sona tonga, yo sana yanon mo tena yo mo mima yo toro ta gua toro ta gua va yo ku yo me pur. Yo ta to e leuro anga ma e ngo ma doro. Mene yo soma na soni sene kon buka lo mana leng, yo sona utor ton mene meblik yo katamui mone utor ton on puana me blik. Kosa lunga mo nsal ani ah kona anini herek anga e dukum kom soma ro buka mana nga yo a nani mene kom, mo ikom ta lunga mo mana lens. Kongana manga pur, yo tota deltu anga lo manga pur ma. Taro mana kerekere anga manga pur tota nani mene yo ko yo ta gua anini ku yo ni. Anga lo mene, yo sopu na radel tanga mung sona to e roka buk sona tonga vai. Sana vang on san so mene tato herbi yo mo ne e bale toli pe sana to her mbi yo mo toi e bale ondi sana to di mo te e leuro andi konga na yo. Kona sona tonga sona to nanoyo sona to leuro no yo. Mene kerekere kusier sa toni kamui anga ku sepi gua tua ke. Puana ke se gua tua ke. Ke ka mui mo in hakeika ka mo va sae ke va puana so siam. A ke sa sia ah ike tomung ne utol me rokem ta ma ti a nou ti. Ke me in e keng aunga le del kem pu me ler ma mo sona kotoro anou ti mo kem sopu a lang e keng kem san tonga. Tin son toi mele hum kem ta ini ta hoi le nil. Ohanu ti so tong hum moloi per kem ta ini nama kem ta homin nde buo, e pe esa esa. Kem ta homin odei anga le neu tol, neu tol ana me roileng. Kem tomung ko anini siam ma ne utol bekos manga me bir eni lol sier tita pi va puana kere kere aun lo vatono ni me pur. Per kusier taga laka anga moi mo inasier poper aunia ma. Ko e rona mina, kusier kata mui mo ne gua kona tomung anga manga pur me gua. Puana son na ne kaka mene ke. Kesene ntanga lo del ani, anga ome kon ah tison ni soke kone anga ke karkua ke oh. ke tin mene mene kamepka tomung manga pur mo varpulo time gua ti ta in puang tonga ma niu tita in muop. Ta hin bung home tonga ma niu ta hin bung yan tonga ma niu. Ta hin ne <noise> ne mau tonga ma niu. Ta hin kahome ta hin mene mene kere ah. Ok anini kusier anini ben eni kusier tagua le hona ni kusier beta roi leng toro kabu mo kusier ta ro ileng loro mene nga manga me bir ta tonga mo ta varie anga lon ndan mo kusier ta ro mper ngua ni morik ngua ni morik. Seta in mene nga manga me bir ta toni. Tomung varlami mo var pulo, tomung tagua toro mene nga tolo leuro nema lo mana lo mu tuva lol di. Tomung ti me ro va e nsie mo time to e leuro time kombua e hua va e dake e sa esa sopu va e roidi ang tomo nia e vue anga sene nir ver per ti ta ra eroidi nama. Anini sier ta ro va pemu, sier ta ro va viso, sier to ro va niu, tomung manga pur me ki niu alo vue. Ko anini ser beta ro va vue ne. Sier ta tom tan sier beta vakir niu eni sebeta mom asier van <hesitation> anini lo e hona nima <noise> mani ni min erosi ti mar nga kesero bung per tovako anini min kusier meu tu. Kusier ta di toron ndan mo kusier to dondon sier. Ko ike amo ike buop va tene ngke keti del tu. Ke tie kon bla on amor anga girie kom. Nane utor anga to e del tan kusieta vatene oi ta poi au yali ma hana kusieta dun auyali toro seta no e sier. Sieta va puana kere kere sieta ro puana sieta nani. Tita tom tan mene sier va mper anini lo ehona nima. Ko e hona nga tomung konga na sie sa mung kone. Mu tomung gua anga de sier mo sier ta no kalon. <noise> Ko anini konga na kusier kami ta ka buka e mana nga mepka ne vriou gua kona nena miga ne. Bara vakube nemi ga tiou mo ga vamsu del mo vavriou kusier au yali torondan. Yo pume ra del, tomung yo pu me tora kaukum, milim, anga lane geman yo pu me ntova, yo pu me ntome. Yokame kuam yopu me unun monga yo son radel lo mbeng. Ko anini ne kuam gua. Anini ka mi kona tomung em horek gua mo anini ne kaka kere kere ma. Ne kaka nga tova tova anin mana nga me blik pumolo mana nga mepka. Anini kusier beta ro ne kuameni ma tomung siam. Siam ma ne kuam sieta la vueng sieta gua ke ro pua ho tolo leuro e goma ho ke va i tolo leuro kero pua ho lolo leur. Keti tanga vatono van mbeng ke mom, ke pu pinde herbike auva kom ta mom mene. Kom ta mom ne kunkun, kom ta mom mene aunia. Per kom ta in he kom aunia per kom enga le bale ah. Ko tomung siam mo ike sene kil ena ke lukotim buka ne ke ti vatene buka one pulo mo ke posal dian alo ne mana nga alo ne to mene ne horek mo holo. Tomung yo baranga me vanging eni, yo me vanging yo me lap le la buhe na anga time lav loi. Yo me sil, yo me lap lo e mabu ah yo me sil yo me vanging me lunga mo e hermbi yo tanua tanua anga le vatono kem pumo ne sil monia. Kem me to e bur sini na mo ikem me poi le panalol kem mo ikem me toi e rona mo ne sil e mabu, kem me toi e mabu mo lavloi mo ikem pume sil. Kem me ne ka mene mene kem me toni. Anga mepka anini seta gua nini alo ne va nini anoyo seta gua buka ko puasi nema alo mana nama va kehe konanga seta gua muom lol sier lol e hona nima seta muom lol sier ena be ne him tiou ne toblik horek tiou kehe tiou nolo mo nobung toro ta to puanga mo po kehe anga lu nobung ker molo pulo hung him bini. Nami neni ga pima oh ne tor bike ma hana kuma ta vrio toro mene oh kuma ta vriou toro nolo oh kuma to vrio toro plave oh kuma vrio toro mene nga mbike keka longrie on kese long mbike oh puana kese rovie mamai rokehe oh mene ntuan e rosi birbir go lo mana nga kusie mone kon bla ohsier mo nani mene sier. Ko anini sita gua lo mana nama ke tua kere kere ke tua taka puru ke tua tanga girie. Seme i va tanga kapuru nema siam. Ke tua ke to leuro mo ke ke tuva mo rien. Leuro mo ke kon buka long mana lol horek oh siam. Sene lunga lo horek ke mantuan ke to leuro siva dik. Ketoni manga pur ta tonga ta va mo ke va tamung kone oh leuro nama kese ton i mo vapka sier alo ne vatono ka mor son to porong ra nalpun nonen tanga mo ro mana i ke ton ho bung per oh mene. I san tonga son var ke buka buka oh diek yo ta ye gua komun yo siam kiling ah yo ta ye toporong enima va bara lum ta em kena me ne mpen oh mene nena ripka ni ke mo ton ke nani sema i kuron. Puana kamo kuron ble kena puana mene mbike mo manalon kon buka mlol ke mana lol ke kon buka molon. Kuma ta gu time mung kone kuma ta gua lo tedel mo lo vien emana anga lo mana na ma ke soma so mbike me mung kone bara siva dik. Sia seson i dieke na ke so nolo devim ena ke tutor mon a ke kolma nolo anga lo nsal ke tutor mon va e mana nga mepka ke nai menien. Mene manga lal mem ke nani. Kotik nobung ke na mana ke na mene mbike ke kolmtan seme i kaburbur se pali kaburbur mana lo mbike son kon blik molol ke som mung kone on barani me ker eni. Ko neni manalon ka mepka ni, em mbike min em sompu. Sepinie pu monga lanon em kami mui mo va buka mo ke. So mung kone em barang to tu va blik mo yo nima mo ka tu va buka mo ka tuva bukmo yo aunga lanon <noise> ne vapka somo monia lulie sier. Amor anga mo te geman, mo te psik oh tova tova tin tonga pinde ke. Ke tutor mon ke na mene. Ke na mana nga mep ka. Ke to mene ah kona tomung ena yo ta gua. Yo me na nelme tanun yo me nai tanun lo vatono ni me pur tomung. Yo totagua yo taro ne kaka e e sana e putor yo buop ta van ne mene na no yo mo ne na elme anga lon yo me me tanun yo ro mper au ah. Yo me ntania vatono yo me ptui ano manga pur time kem me kamloi elme labue me tonga me kai me pu vai. Yo me nai yo me ka e per, yo me ptui temae manga pur. Sona ro mene ano bana na sona no mene ano barana. Manga pur nana lol di mepka. Manga pur anga ta u mermer ma ko ani konga na herek keti keti tagua mo kami somo e herma di mo etena di monga dedi mon posal buka de di. Yo, yo anga lo manaleng yo mepka. Yo lo hermbo mana leng mepka mlo e devi yo mana leng mepka mene e tena yo e hoda yo anga lo kusier min kusier sene hodah sier kese me na puhuna molulie kama ma. Ne konim molulie kama ma. Ne konim molulie kuma keseme utor mo hoda ke kese me ker molo hoda ke anga nobung hoda ke anga nolo ke vapka ti. Konga na mene ke kil alo pehua ana min kese me na ne konim tanga to di sema ike molo ne semunkone sema ike molo blanim. Sema iker molo huanim ble anga lo mana na ke vapka ni ke vapka ni ke vapka ni ke vapka ni ke vapka blanim kevapk huanim to mene kenani doro to bale nge doro ke to mene kere kere mene doro. Na mo manalol doro so mung kone oh huano ka ni mepka ti se munkone ti longo ma ne pehua ning mo ne tonem tan mo ne dun ani mepka ma mo huaning eni son poke aunga lo mana lon. Ke kamui mo ro mene mene son deltu toro ke. To to mene mene ine sima delngake wan ma em anga le mana